<hesitation> hajarul assuwadu mbalereɗe, kaɗie daneje dum ana ngodi ɗom, kaɗie ciocirɗe koyiɗe, kaɗie tekeɗe. Ɗee nii tawetee jooni ana e hakkille neɗɗo, ana waawi sifaade. Taweede kaaƴe goɗɗe ana toon du kono jooni ka koro kaaƴe, eey.